I ewa tapis-nareo kôfa maloto itanao misy tasy reny? _x000D_ Basy anao mila eau de javel, de alonanao anaty rano raha io, asianao eau de javel, na asianao sur'eau reny, asinao vovon-tsavony, io to defa madio e!